"Misaotra anao aho, tsy haiko izay ho na tsy haiko raha ho nataoko raha tsy teo iha, ka misaotra lahy e! Fa nagnavotsy ahy iha fa laha tsy n' teo iha la nimaty raiky tato aho."